Fomba mahomby hiadiana amin'ny fampitahorana an'ny ankizy any am-pianarana dia mizara roa, voalohany tsy tokony hasiaka be laotra amin'ireo mpianatra ny mpampianatra amin'izay ireo mpianatra mba afaka mifandray tsara amin'ny mpampianatra, faharoa manarakaraka izay tokony anotanian'ny ray aman-dren'ireo mpianatra toko- avokoa ireo mpianatra rehefa mirava avy any ampianarana hoe nanao ahoana ny tany am-pianarana tany.